राइसकुकारको खास प्रयोग भुण्या त भात पकुन्या हो । तर ऐल बजारमा विभिन्न खालका राइसकुकर पाइनान् । जैमा दाल पकुन सकिन्छ, तरकारी पकुन सकिन्छ, तसोइ मःम पकुन सकिन्छ, तै कारणले पैलिका जमानामा राइसकुकरलाई भात पकुनाकी प्रयोग गरुन्थ्या, तर ऐल हेरिग्या भात पकुना है बाहेक दाल पकुनाकी, तरकारी पकुनाकी, तसोइ मःम पकुनाकीलेखा लै प्रयोग गरिसक्दु ।